Lebbi jei buri wulugo haa mi woni latta lebbi arande nangan egaa en viya mach april mey jun pat don wuli habe julai lewru jei don feewi bo nangan nuvemba desemba janwari habe fabwari lewru jei burdaa hebugo ndiyam bo laatan julai ogos be septemba.